عشان تطوي الملابس بشكل صحيح تحتاج سطح مستوي إفرد التيشرت على السطح وإطوي الأكمام نحو الداخل بعدين إطوى الجزء السفلي للأعلى وأتأكد انه يكون مرتب ولو عندك بنطلون ابدأ بطيه من النص عشان تكون الساجين متساويتين طى الملابس بشكل مرتب بيساعد في توفير المساحة ويحافظ على الملابس من التجاعيد